Lia tahol ni han. tokwi tra alie ron kalatak tara bongbong lie ron nas raga galapien tara bongbong han noh ragen. hannoh hakapa ragen hala meragien turu skul. muri nen lie kete gi latu na kwi gi koko bere gi koko. tainu lan kete gi kwin sono. lebaleba gi kwin sono. lia tahol lini kwin sono. poata te leba megi sono lie gala meguma lahi. tel guma turu sono. gala pots gumi han. tuku gi luma nas pon raga galapien tar. tara lahi. hannoh ragenbalam te ton rorom ma lahi. tana poata lame gumgum mo bate stori mi ahana luma. stori lanama ka pinpino te stori eri luma. lame na sohom. mahu lie hakats lene gua tana tokwi, Lie la gi latu lie na leba ga rese. leba resek. poata te leba rese hakapa gi lia. lia gala pon gumi han. tana poata lie kotsega rese tegalamegumen ihan. kiling hats hats koru egen plotegen turu ramun. ha piri nagen tara pitala balte suata tala go. lia na ha mill egen. Mill hakapa nagen batemi nas pots talega rese luma. lame noh. talam a rese teron leba milam i koko. tana poata has lie ron kete gi latu bate leba gi turu. harobi. koko. u sono u poso. mamana ka lasi alie lebegen i latu pit. pit. man ka ni lie ron luragen a moni. Moni te sebe yega lia tara man ka ni. lie feed pots egen a family tar. Tana poata lie ka hasik lie kwi gi muna wule. lie kilata gui muna wule. kilata hakapak. hipik. balte tesegen. butak. bate suata wagi hostare. Ruhuk. ruhu hakapegen. lia patse ga wule. hatetel egen gala megulen ihan. hahol talagi turu buyer te hol lari maroro. Tsi moni eni lie likot pon megen a pamili tar. Tana poata lie ron kwi la naga paia wut. Suata megen iluma. puata te mua koru gilia. ga lie nas naga mats putun. Sosopen kannoh te nas nagu lia. subun nas has gualia paia wut. na putun. Tana ka alia has a tahol lini tasi. gala gi tasi na heru la nagua mats hines turu mats. tsoyena. susu lanaga mats iennan susu. kete pots guma. popo hanigan koru egen. huhu egen turu tula ha noh pon ragen a galapien tar.